A ny lafy tsaran'ny mampiasa siramamy sentetika <hesitation> raha hely izy fao direkta mahamamy raha m- ma- mahamamy be fao lafy ratsiny ndraiky izy lasa famihegny isan'ny hoe raha afa-mampiakatra ny taux-n'ny siramamy am'vatagna satria hoe afa misy siramamy haintsika le siramamy hohanigny igny foagna or ke amin-jay zany mihinagna ôhatra mihinagna ery biscuit regny fa misy misy siramamy agnatin'iregny de regny am'izay zany mahatonga izy mampiakatra ny taux-n'ny siramamy koa zany izy.